Hudə kaka tatadə warka dagheece. kalaɗənta mokonino caf-caf-caf-caffə warka <hesitation> maəndə naka umaya hoit ka tufude na kwdorkwa nanpai vita uzanŋ nə zaɗalubo na warka nəkor ɗufnər gufnar warka nikov manna əeh ayah wurka suɗoko jebe dum muvah lunz adhal haha uzin kuho da mihaha nahanghe dhulgho muna tuhula vughvulnz, ahe ahe lala fita darra da vala maghnŋ mana ghal dogho, len dhghanho da luffa warka na kajuwa nu haha jebe na ɓaɓulahan tawa bata haisa worka futaha daradara <hesitation> ghva ya ghulke manŋna worka tude ghananŋme na mana prave prahe prahe praha praha ghul da jebe da mihaha da sukuɓe da inna zo tula ghu ghalnŋ. Uzinə kuha muna maye da sərtaye da fata nahanŋ hankala da mugo thilana, awa futa muna, awaɓula təwə golo ɗ do zugunha oɓulakehe har tawe bada haisa ko uhkana munana gol da fata inna zu ta mahanŋ, imma thuha na munana mana ahaŋ huɗahaɗalda ekwe <hesitation> da mokvo da deba mokvo kwondorkwo dada to ondunda ɗowaka hazo ɗe hahaɗe malelewe, haha hulanŋ pəpe kuraɗa kuraɗə pipe haka purata manana həh həh, awae ghva na kukada manana fataba warka garagara, tagal tu ganga ghalenga ghlunŋ kiɗi ghlenŋ kəɗə ghlumŋma ganga, to nana mna mononauna inunda dafana gudufu to lamun go da faɗata dara dara təwə tayə thlano har havaka təwa tana na ha gh aɓukoho naye maniya uvan tu ghva ha na kuflin juhyalən, Fətə tala warha ghvaɗa ghvad tu ghvaha dauɗoko ghalvnŋ na jabe dariŋ dam manda suwitaghaha ko komatah ko gara na manŋ vana na munŋnana ko kuɗuko viaya munvana manana thlana umtaka ghul da cakdo inna umtako suko ho da mughga, cakala kahelo paɗaka li kuzama da li zuha da le hashe anda da cakolo anza ghanewa manŋ kwaraŋiya ghul da halta sukdo da mughga ond ɗoyo puhalo cnaŋ kavure ghalo pahalo, ghul da sukoho mana hulo alaniy higa sahoho dan dagha caka kehe dori dangha kukuɗa thlana umtake, cakalo cakalo le ghŋada le worna da lit həya sa keghil da ɗug həya, həya to dama, tu dama hya go faɗə ɓalkə, faɗa keghəl ɓulke go ka karɗata da ghva dsla da ghaɗivi vita kurɗul ɓulkə na gaɗava, dah uja huzo da ɗugufta ɗugaf kehe aja kuzo na na manŋ dzurka ghul da haŋuft ɗanufi da neɗe gul da, ndurɓata da neɗe ɓulkə gane gulanŋo da ndurɓetakehe golang sasai da vula ɗughiya ghulaŋe naɗe muna ma zumanŋye na manŋ govay ufta mun da mogo fləna uvahana munvaja dughiya nava ma zamanya galo kowa da tsatuta zada ŋɗaga hiya.